Sepuere vaera jaeko ipuere ko se hesitation aja yae arire ma kuti yae ipuere jae ipuereta se aiko kavi vaera, sepiaguaju vaera kua ivi pe jare añemo mirata vaera opaete mbae ayapo vaera jare ipuere vaera opaete mbae ayapo va re mbae anoi